N yet a̱kap ku̱yak, n kap u du̱ai nsaai nkap u a̱hwan nkap u la̱wut, nkap u̱ jok kadan nkap u nywat, n kap ya̱kpat nkyang aya nkap i nna nza n swa ka̱ryyi nzuk ka, nna a̱mi ku nbyyi kyang a u nu yya ntan hywak nzuk ni ka̱yemi a̱mi nna ntun, n nu n dyap a mun tan hywak a ma ni n byyi ka̱ryyi nzuk ka̱ni, na̱won nzuk a̱ cong du̱twang ku n byyi krum ji n nun batan du̱twang ti ni ba, sei ntun ka̱yat nkyang ka ka ni ni n kap i n nu ba̱ tan, n dyap n nun ba̱tan du̱twang ti nkyang a ma nini, pfwong ntyei an ptwong ku̱yak a n kap ka̱ryyi ka ni N na ryap krum ji a̱mi n na n tan ba̱ryet nptwong ba, gan ba̱ryyat a̱hywa di ba̱shekkwot nhwon ba nwrong hwon nkpa mi n byyi n na ntun ndyap a̱won n nun tan ba̱nyet npfwong ba n boo man trung ka̱yemi nka ba̱ryet ba a̱ zaaki, n bvo man ntrung ka̱pemi n cong, a̱ bat tsuup a mani zankok ntong a ni n boo man ntrung ka̱yemi nka ba̱nyet ba nba ni a̱tet bying na ba̱ nzuk ni, nkyang a map ni nanbrang ba̱gangang npfwong a n yya ni, nkap na̱byen ba̱gungang, kru n nat nsan taki nsu n tyyi a̱iron n kwai na̱kan nsun ntyyi, a̱won n dyyi <hesitation> na̱byen nana yet ka̱sham, n dyyi pfwong a n yyani ku byyi kpungtun a̱won a ryyi ba̱nyet ba swrap a̱cin pfwong a n byyi shok ba̱gungang. Nkpa a̱mi an yet ka̱ryyi ka ba̱gungang <hesitation> u nu wrak a̱kide <hesitation> ku <hesitation> krun yya <hesitation> ku n su kok, ku a su yya yaka nba mi ka̱ryyi, kun bu sak nu a̱mi n eyang ryya nzuk a ku sai ba̱gungang a̱won ba̱nyet a̱ ryyi a̱bvo man ba ban ba a̱bvo man bu naai n trung n ba ka brak, ka̱ryong ka̱za pfwong ani n yya ni nyyi ku̱yak ani, nkpa̱ san di a̱tyyi nzuk u, a̱tyyi nzuk u a̱yet a̱ku̱yak ba̱gungang n myamm da̱nu a̱won n bvo ma̱n byyi ryya yya na nkpa n byyi a nun yya rof ka̱sa ka a̱ ryyi n yet a̱ntyuk yya nu nkpa n byyi n nun yya, nkyong n shyi ba̱gangang ntazwa ku̱yark kooni, kra byyi eet a mani anu nkap ku̱yak a̱ya ni ba, ku̱yak a̱ya nu yet akpam ku̱yak, ma ku a byyi ryya, ku̱yak a̱ya, a nu kpa̱ kap ku na wruk a̱nba̱hwa, kru a̱ byyi kyang nbvak aba, a̱kyahu nu A̱ nu na brang ku̱yak a ni ba to kua kpa kap, ka̱ram ka ka kun eat anu nkpa jji ni ku a̱ byyi cet da ma a̱ nun kpa̱ jji ni ba to a̱nu kpa, pfwong a nu̱ wruk ba, pfwong a nu̱ hwan, nkpa̱ n byyi ba n cat ku a̱ nu yet a̱ku̱yak, a̱yring a̱ byyi ryya ku̱yak, a̱mbahwa, a̱ byyi kyang nbwak ma ni ni anu nkap ni uyemi nu na brang u̱ ku̱yak a mani ni a kap ni a̱nbatat, ku a kap duniya na nu ryyi a kap a̱won duniyana na na un a̱ hywa kai a̱tyeni, <hesitation> abyy a̱ byyi ryya ku̱yak a, awonabro man jji ku̱yak a, a ryyi ku aji kaji ku̱yak, a, a nu ryyi duniya na ku na cin ka̱sa ka ka na̱ cin a ryyi aya ka̱son u ka̱sa ka, a ryyi aya ka̱son an pfwong wan na nkpa n byyi zu n cat pfwong a a nu yya ni an tyyi ryya a nu ryyi pfwong a ku ya ka̱son ba̱gangang, a̱nba̱naai Kuce muna zak a nat su kwaak krum, kru a su kuwak krumji to anu ryyi, kum a̱ya asu kwaak i, ku na̱ brang, zu na̱ brang an pfwong a mani ayya ni ka̱yit kani a ryyi ku na̱ brang ba̱gungang, nkpa nbbyyi zu n cat <hesitation> ku a nu yet a̱ku̱yak ku cet wan na na zzak, a tyyi kun u wruk ba̱nyet a na̱ brang a nu ryyi aya ka̱son an pfwonga ba̱gungang, a nu ryyi ashya a <hesitation> at an pfwong a ba̱gungang, a nu ryyi nasara ku n shyi an pfwong a ba̱gungang. Nkyong n shyi ba̱gungang myimm gu yya a ku̱yak a zu kap ni ba̱gungang, ryi na̱kan, aryy du̱hyyu taki, a ryyi ba̱nyet npfwong ba zu tyei a ku̱yak ani ku̱ a cat ryyi ya ka̱son apfwong a na yya ni nkyong ntat a̱ya ku ana byyi a nu ya ka̱ron an pfwong a ba̱gungang nkpa nbyyi zu matiyu <hesitation> ryyi ya kasona <hesitation> an pfwong a zun shyi ni, ngawai ndyep ba̱gungang Ka̱yat ba̱ryyat ka ni n dyat anpfwong ani <hesitation> ka̱za anu za ryyi ya ka̱son duka, a shya ka̱son ba̱gungang, ka shai dyep a shai du̱nywa, ashai du̱dyep a̱tasa ka ba̱gungang rot pfwong ani n yya ni <hesitation> ba̱nyet ba̱gungang an dyep ba̱nyet ba̱gungang am tyen bagungang an pfwong ani niyya ni kun wruk ka̱ram ka̱yaan a hwok ban yei a̱ku̱yak, ku wruk ka̱ram ka̱yaan a hwok ba hywa kai a̱ntyok ani a byyi ryya, ku n wuk ka̱ram ka̱yaan a hwok ba hywa a̱ntyok ani ana yen pfwai to se n hywa n nfwui a̱wor nza anzar nkpa n byyi n nun shai ya ka̱nonka ba̱gungang an pfwong nzuka, a nan shai ya ka̱ron ka ba̱gungang a swat ka̱sa nzuk a, pfwong ani ku shai du̱nywak ba̱gungang, na̱uba nzuk a kyong nbrak nzuk a, ba byyi du̱swak an pfwong a ni, kyang bvwak nzuk a ba ya a̱ saap. Kyang nbvak nzuk a, ba̱kyang aba ryyi ba chat yani nkpa ba naya rot kyung yana a̱n shyi, na nshyi ba saap, to ku ba shap, ba nu shai du̱nywa ashai du̱swak, a shai ya ka̱son u ka̱ryyi ka, ka̱ryyi ka kam, ka nok, ka̱ryyi ka a nok ba̱gungang, nk pa n byyi zu ncat, zu nbyyi ryya yya ku̱yak a rot zu cat u̱ ryyi du a̱yin ba zu cat u̱ ryyi anbvak a̱yin ba zu cat r su naai a̱nbvak a̱yir ba, nkpa n byy zu nyya rot nga shai tari na̱hywak a zu byyi ni, na̱hywak an shyi ba̱gungang zu trang taywa ku̱yak ani <hesitation> npfwong na ma nini ba̱myet baka yya ni, se a ryyi a̱yin na ba a ba hywa n brang, nbrang di kobo n brang di kyang ani, to se zu tazwa u brang nkpa n byyi <hesitation> ka̱za ka ka an za tsuup di ka̱nu-atan naka.